बिदेशके संगहतिया अतइन त हमे अपन थारु समाजके थारु कपडा लगबै। आब थारु कपडामे धोती कुर्ता गम्छा इसब अबैसै । आब इसब कपडा लगाएके कारण कथी है कि हमे अपन थारु समाजके अगाडि बढाएके चाहइतारी। आब हम इ कपका लगबै त इ कपका हमर बिदेशके संगहतिया देखतै। आ उ संगहतिया अपन संगहतियाके बत तै इ कारणसे हमनीके थारु समाजके बारेमे दोसर दोसर आदमिके <hesitation> थाह चलतै। इ कारणसे कथी होतइ कि हमनीके थारु समाजके बरेमे देशमे अथवा बिदेशमे बहुत चर्चा होतै आ इ कारण से कथी होतै कि हमनीके थारु समाज अगाडि बढतै।